Hé kikui hí ihó inki chi kuii, nruxhi angua kuii xian ta kanguaño iin muli luxhi tekano te kuenta ni'i, tuná <noise> nrió kano xhiá, cuenta nu kundo anona <noise> xakaton nridá nrii nravii kuxanió kuño teniá ku kidá mal ñaxhi tukú.